ki zĩ deyiwe ifuna mum ĩ zĩm jaja ĩ zĩm dɔu tɔ baya mum ba funa ba kei tarhu ni zĩ mɛm zĩm igba ĩ zĩm uyam bam upfung ngge gbanganor taime mba karhu rashi korhi idaa ikɛr idaa kɛr ki ba kpɔ mum mĩ zĩm abuja zĩ sei abuja mɔ kpɔ mum mi zĩm abuja zĩ sei abuja mɔ mbɔ netam har mum ba kerhe nimani ba rhi iya mar ngwhɛ̃m yan biyu nyingba zĩa na bor bɔrhe mbɔ nyin idze kuna zĩ iner isei iner nu ndofã nga ba kerhe mi zĩm utem ba korhunga ubuki maharbi nga awu uyɛrɛ aghau nga korhu buki ha. Mbɔ dze ighau kishoo utepa dzui ijuɛ ijuɛ shinge ki varhe ba tarha den mɔ mbɔ ba tarha dene na ubã ba kɔng aden na sei mɔ mi iya utem kɔng mbɔ ni iya nga utɛm na mana fumi ijuɛ ha har de nggu aduwa har ivang yɛ mbɔ ka ka tsim iyɛrɛ ha mbɔ tsim nga iyɛrɛ ha kwɛr ngang zer azer sosei nya ngu uga kũ nga utɛm kũ ba rri iya ijuɛ mbɔ ka fɛi ijuɛ tara a fuma ijuɛ idzɔrtiye mbɔ ka shapi ijuɛ mɔ ifɛr mum sei numha mum ki nya ki dzaa mum iwei. Mbɔ korhu buki utɛm ba maa nga so seisa iye seisa <hesitation> ute mum ni tɛng utoo nga awu uyɛrɛ adumɛn har kishoo ba sei iyɛrɛ ha har num kpi num kaba nyang nga whiwhɛ̃ng mum niyɔ miki whɛng zĩm utarhu nu kenu tarhu kasa mi zĩm mbɔ za korhi ifɛrhɛ mɔ kishoo mɛn sei mɔ na tarhu ha mbɔ ba maa tarhu mbɔ kũn men kũ aba soi kũna mɛn kũ ba soi kuma mɛn zĩ tarhu mbɔ ha ni ivang iwa iwa sosei mɛn nggu akpai da kɛr da kɛr mɛn ki shɔr imaa tarha ha ni shar dzeka soi. Ki mba tsĩ ni iya mi tarh uwɛ dzowe unum gɔr num ngge num adɛɛ nga ka dzeu mɛn kũna mɛn ba tsuka rhi iya ubin nakpɔ miki whɛng akwai unap men ika fuma nu karhe mɛn zãrhu zãrhã nggu num ciip idzi ngwhɛ̃ mɛm a korhu kasa gba imerh mɔ mbɔ sũrhũ uwou uwou nawɔ mbɔ koma na dzing tsa uwopa zĩ mbɔ sũrhũ uwou ha dɔkũ ngwhɛ mɛn ha nga awha na abi karhe ha shipa nga nu keke dɔba kã zĩmbɔ kamɛ mɛn zĩ deke kpeka kame mɛn ki tsimɔ mu tsu ku wekpɔ izĩ ifunaha mɛn ki zĩ maa zĩ azhe ken ke mɛn nuku awarhe nga dungum. Ĩ zĩ sei funaha kpe dzesarh mɛn dɔrhi tirh agora itirha agora ɛcɛ mɛn ki wurii mba soi cɛ bingha mɛn mbɔ ka shapa mɛn gha bingha cɛ ni idɛɛ agora kũ azer zĩ we uyɛrɛ teu ha mu furhe ba soi mba cɛ ngge mɛn wurhi mba soi cɛ mbɔ shapa mɛn atsir nu durun haka mɛn ni dzur udii bvui ba soi mɛn ki mba soi mba inya mba fɔr tsi mba tsĩ nu utepa damen sei da mɛn ki mba irha anangako kame kpe sarh num taar mɛn dori kai dɔri mba tsĩã ni iya ki maa mum cɛ tɛ.